Sho wapulandje epulo ndono, otshiima tshotngo tsheya moma dhilaadhilo gandje omuthigululwakalo, ngaye mwene ondi hole iinima mbyoka hayi etandje po pepi nomuthigululwakalo gwandje, shaashi otatshi ulike kutya oko ndaza, ngaye andi ulike uuntsa waampa ndaza, ngaye andi liyamukula ne anditi, ondoole iinima ngaashi otshithima, othsithima nkene ike hatshi yapo, ohatshi ningindje ike nale ndikale nduuvite uuntsa mbyiyaka kutya otshiima shino ongaye ndetshi longa okuza ike okuza ike ngaa petameko lyatsho sigo oompa tatshika pila pomulilo, ngaye onditshi hole tshafa tshayula kandi hole tsha pama, otshithima ne, ohatu tshilongo, ngaashi konooli hetu hwi, ohatu tshilongo tango tango, omvula ayi loko ngaa, mepya atu toolamo iinima, atu pulula, konooli hwiyaka ngele oweyako aantu otaya pulula nuundongi ne, ngaye ondaza ne konaanda atu pulula nuundongi mbwiya uutsimine, atu pulula, shaa twa pulula atu kunu, iilya tayi mene, atweetha yi koke atuka teya, sha tu teya atu teyele ne potshipale, potshipale atu yishupo atuyi shu nem'shuwa nenge ayi ningwa ngaa kembakumbaku, ayi lyatwa kembakumbaku, sha ne yamana okuninga ngano, atu yele nee nakuluntu atuyi tula momashisha, pethimbo ne ndii limwe, iilya atu keyitsa nee potshini, sha tweyi tsu, ayithithwa, ayi tulwa momeya natango, atu tshuna potshini tuke yitse, ondoole iilya mbiya ya Ongaye ndeyi tsa ngaa mwene. kandi hole mbi ya tsuwa komatshina, ngashi ngaa te popi payife ngino, ka ndoole iinima yopamuthigululwakalo, shaashi pamwe okuna niinima shaashi payife nem'kithi odhindji, komatshina aku vulu okuza nuunima, ondoole okutsa ngaa mwene keenyala, shaa ne twatsu atu ningi uusila wetu, otshithima atu ketshi tulapo nee po- pomulilo, shaa tshipi ne ngano, ngaashi ndati kandoole shiya ka tsha tshapama ondoole shiya tsha yula, okathima lela kelipo okaanawa ka yula ka yula, <hesitation> ndee nashi andili, onduuvite lela ondi tulamo lela otshiima tshandje ongaye mwene ndetshi longa nduuvite iintsa, andi talawo kee, ondoole iinima mbi hayi mene yo yene pautshitwe ngaashi eenyandi, neembe. ondo hole wo omahuku, shaashi nge ndaka ta lelapo kuku, ohatu tende eengongo ndee atu ningi omahuku, ondoole lela omahuku, omagadhi ngono haga zi mo- momahuku omagadhi geengongo, ohaga kwathele shaashi nago omagadhi gamwe gena uundjolowele, age kupe uundjolowele, oto vulu okulya mo mooka, keshe ike pamwe, omagadhi lela gamwe haga ningitha iikulya iitowe, se atu popi wo omboga, ngaashi payife ngino Kweya ngiinima mbino yopatshi nanena, <hesitation> eesikopa dhoku talaleka. ondoole. ohandi lombwele meme gwandje kutya, a thigilendje po omboga, shaashi otshiima tshimwe ndi tshoole, ohatshi yapo ike noho pethimbo lyontumba, pethimbo ndino lyomvula, iha tshi kalapo lela omvula ahishe, omboga ondi hoole shaashi oha hi eta omafamilia pamwe, se ohatu ngeenge tatu li omboga, otshinima ike otshi towe tsho otshiima tsheya po pautshitwe ike, otshima otshaanawa, tsho ohatshi yapo ike ethimbo limwe, ondoole omboga nayi, ngaye andi tala wo omagungu, iinima ike oyindji mbi yopamuthigululwakalo, omagungu, iinima ike oyindji mbi yopamuthigululwakalo, omagungu naanga omatalala andi otha, naanga omakukutu, iinima yimwe mbi ndoole nayi, nande andili mpono owu wete lela kutya onduuvite uuntsa okulya iinima yandje mbi ndaa nayo kegumbo, nande ngaashi ne handi kalamo shi ndeya kosikola mu, kandi kala inandi umbata uusila woku teleka otshithima, omboga, kandi kala inandi umbata omagungu nenge ndi dhengele kegumbo kutya nandi tuminwe omagungu shaashi, nge oweya muno movenduka omagungu ogena nondilo, hwiyaka kegumbo oto pewa ike, andi tala ne natango, ngaashi shinda koka, okwali hatu katha omavo, omavo omayima gamwe haga zi mo- me- me- muukatha, kayishe mem'thima, hagazi memulonga nenge muukatha Nago ngono ondiga hole, shaashi thimbo limwe oto vulu ike okulilya toli fulumo ike momulonga, toli fulu, ngweye toli kutha iipeta ngwee toli, nenge omathimbo gamwe oho vulu okukeli teleka, ngaye ondoole ne ageshe ne, nga ga telekwa naangono tatu the ike ethombo ndono andili, noku notshike ondoole wo niititshi, shaashi nawo mbono ohawu yapo ike ethimbo limwe, uunene tuu una omafo ga ziza lela nawa mbwii, opo lela homono uututshi owundji lela ngii, wo uutowe, ihawu kupe uudhigu watsha kutya omepunda pamwe toti otonyu, uunima ike wu lipo uuwanawa, ohawu yapo ne ethimbolimwe, ngeenge oweya po ne, ondina okuwu lya lela tshafa ike nangula itandi wuli we, shaashi uunima wumwe ndi woole nayi nuutowe wawo mbwii, ngaye andi popi wo omakunde, omapungu neefukwa, mbyono iinima yimwe ndi yihole shaashi nayo natango ohayi yapo ike ethimbo limwe, kayi kalapo lela omvula ahishe, shapo ongeenge ngaa ne pwa kalekwelwa yimwe yi lipo ngaa, ndee ihayi ihayi ka towala yiifa ngaashi toyi kutha ike ethimbo ndono toyi tona, naambi wa kaleka mo- mosikopahohe hoku talaleka, se atu popi wo, ondoole onyama nayi, eenyama ike adhishe, uunene ngaa dhono dhotshikombo nongombe, onyama <laughs> ngaashi andi dhimbulukwa esiku limwe, ngeenge keshe ike ethimbo, tatekulu gwandje shi atu kemutalelapo okutshi kutya taa Nduuvu okweya po ondina okudhipaga otshikombo, ondoole onyama nayi, onyama noho hetu hanamibia, ombwaanawa shaashi katu hi wendela nande iinima mbyono ngeno kutya okuhi kokeka, otshiima ike, eenyama dhetu, iikombo yetu ohayi li ike iinima ike yetu mbi hayi yapo pawu tshitwe, thats why hayi kala ontowe ho ombwaanawa, oh onyama, ondjushwa hotshiwambo, kaandole a braipark, ondoole ngaa endjushwa dhetu dhino dho tshiwambo dhi, dhi ngaa hadhi matuka megumbo dhi, uh, eendjushwa eentowe, oyo iinima yimwe ndoole okulya mbyo. Tandi gwedhapo wo otshiima tshimwe natango ndoole, olushi, olushu nalo ndee olushi to luli ngaa noshi homo ndoosha, olutowe nayi, olushi ne nkene handi lu- handi lu teleke, tango ohandi lunengeke momeya, andi lu kutha opo kalu ka kale lwiikwata shaalupi, andi lunengeke momeya, andi tulapo omeya taga fuluka nawa nawa nda tulamo omongwa nomagadhi, sha ne omeya gandje ga fuluka, ngaye andi lutulamo ne, sha ndelu tulamo andikala tandi lu pilula tandi lu pilula sigo talu kala lwatoka olupu nawa nokulya, ondoole ndwiya olupu shaashi opena aantu yamwe yoole ndwiya lwakukuta. ngaye ondoole ne ndwiya olupu lwatoka nawa, andike ludhinda ne, ngaye andi tulamo omagadhi, ondoole okulu litha ne noshi homondoosha, oshi homo ndoosha, uh Otshiima tshimwe otshaana ito tshi pewa lwaali, shono owafa ike ngaashi toli ondjishwa mbela nenge onyama, onyama hongombe ndji hanamibia ne, <hesitation> olu towe nayi.